عشان تكتب رسالة شكر حلوة أول شي بتحدد الشخص اللي بتشكره وبعدين طبعًا بت بتذكر الشي اللي إنت شاكر عليه، <hesitation> وبعدين بتستخدم كلمات لطيفة وعبارات تعبر عن إمتنانك يعني، أكيد أهم شي انق إنت تخلي الرسالة جصيرة ومباشرة، وأهم شي إنها تكون صادجة ومن جلبك.